A së dröu l'eva, a s'da 'na pasà suta, pöi dopu a së sara l'eva, a s'büta ël savun, a së strufin-u le man üna cun l'auta parei a s'lava suta e zura, pöi apres a së dröu l'eva, a së sciacua bin e a së süa cun ë süaman